<hesitation> Fandroàka zany agnatin'ny <hesitation> agnatin'ny andro araiky zany indroa iziny no hindesigny mandendeha agnatin'ny izigny indroa io agnatin'ny l- adin'ny raiky maraindrainy de adin'ny raiky koa hariva zany fagnaovana azy.